Kito netai namache anee nachame ko ii konyit chii, ikonyit chito eitha ng'o mining anda koo, ko lasima kotepee konyit ole mii, amu ng'o me konyit chii komakikanyitin akinye, ako piik tokol che kikonyitis koikeere kole loeen, ne- ne uu saii kikeere ne uu sikiik che choket, kokitindoi konyit, sikeere komi lemii ole uu ko amu kikonyiteech piik che echen ko kanyitek, ako ng'ikanyit chito. ikeere konyitin piik tokol ako mii tokol oo paishos opaishei tukul eng' olatukul, amu chii ne mo ne rengiin komere ile ma komakoi ko ikere komii ak piich, piik tukul chekirengso ko imuuch inyoru chito akeng'e amu kiareeny shanjo ko muuch ko nerekcho piik akoi korutin koparin puch ako kito nekosirchie nekosirekei ko konyit kityong'on nekereny, sasa kiit ne mii, na neti chii ane, ko ikonyit chii sekekonyitin, ako ng'ikonyitishe kotesetai sapeet ng'ung ko karanitu, ako mekasei ile kosiir kei ak chii, maopoolye ak chii ama isumbuanin kei, konatok amune soleen ikonyit chii.